<noise> lëꞌ refri xkiꞌn tsutsëw diꞌlse ba nex chenma, tsutsëw xingowma dzekna giꞌntloda, berdur chenma dzekna giꞌntlodu xnuse, tsutsëw nis giama dzekna or xlaꞌnma giama nis ñaꞌg c̲h̲apma nis yag, tsutsëw gieg dela xlaꞌnma ba guꞌnnstsiꞌnma gieg.